Fomba fiasan'ny hidim-barangarana ndreka misy ankolafiny roa izy an, de misy mipetaka amle varangarana de misy mipetaka amin'ny poto le amin'ny tragno de misy lavaka bitika le amin'ny poto amin'ny tragno de anao anle laklenao am'zegny an atsofokanao amin'ny lavaka tokony hitsofohany an de ahodina anao an amle sensy tokony hiodinany de mitsofoka amle lavaka le mipetaka amin'ny tragno izy an de amin'iny le tragno mihidy.